أكثر شي غريب صارلي هو في يوم من الايام و أنا في طريق ماشيه على رجليا لقيت فوي حاجات مش مفهومه في السما، كانت طيارة صغيره تمر و وراها ضو غريب لتلالا و حسيت بشي غريب كيما لو كانت حاجة خارقه، الكل الناس لكانوا معايا في الشارع حبسوا و تفرجوا في السماء، و لكن ما فهمناش شنوا الحكايه بعد ما تعرفت أنها ظاهره طبيعيه.